اهم اللحظات ديال الضعف ولكن اللي كتواجه بالقوة هو اللحظات ديال المرض كتحس به غادي في اتجاه اللي هو اتجاه صعيب او كتواجه المخاوف ديالك بقوة وبشجاعة